मैं अपन बजट के अनुसार देखू कि मोके कौन सा कॉफी पीना है। अगर मोर पास ज्यादा पैसा है तो मैं क्रीम वाला कॉफी पीना पसंद करहूं और थोड़ा कम बजट है तो दूध और चीनी वाला कॉफी पीना पसंद करहूं और बहुत हे कम है तो ब्लैक कॉफी पीना पसंद करहूं। और मैं कॉफी बड़ा शौक से पीथो कहे बर एमे कैफ़ीन रहेल जो शरीर और बुद्धि ला तेज बनाए रखेल।